Sai nen, sicürament, sicürament al e ël gat, ël gat perché al e al e ün animal ün animal silensiuz, silensiuz, a volte al e silensiuz, però di auti animai, sai nen, ai nen idea